अगर एक ठंडा व्यंजन माइक्रोवेव में गरम करना हो, त मिक्रोवेव-सुरक्षित बर्तन मं उस व्यंजन के रखा। मिक्रोवेव क पावर सेटिंग पचास - सत्तर प्रतिशत रखा खासकर अगर व्यंजन म तेल या घी ठंडू म जमी गयि हो। फिर दो - तीन मिनट कैं गरम करा। बीच-बीच म रोककि चमच स हल्के से मिला दियौं ताकि व्यंजन समान रूप म गरम होजालू। गरम होगयाल व्यंजन तें हल्के स जाँचलि (जैसे चमच क पिछाड़ स)।